'O ka Pōʻahā ka lā ma mua o ka Pōʻalima. Aloha nui wau i ka Pōʻalima no ka mea ʻo ia ka lā ma mua o ka hopena pule. <hesitation> Ma nā Pōʻahā apau mālama ʻia ka hui ola no ka halepule. He lā maikaʻi ka Pōʻahā.